Reto aby ñy sakafo azon-teña ala rano: -Ñy voankazo, -Manahaky ñy manga, -Ñy paiso, -Ñy frezy, <shushes> -Ñy mananasy, -Ñy voaloboky. Añatiny ñy legimy: -Ñy karoty, -Ñy pomme de tera, -Manahaky anizay koa ñy trehaky. Añatiny ñy hena: -Misy ñy henan'aomby azon-teña ala ñy gny ranony gny henankoso ranony, -Ñy henan-koso